Io ndreka dia miaraka zareo jiaby mitaroroka mandeha magnano ananjy. Fa zareo magnano ananjy io ndrekany a tsy magnanongnano fogna fa mila misy anle mpajaka vavy igny zani no mitarikanjareo dia mibeko anjareo magnano ananjy akeo.